Odi biradam, odi injaram, be'a utada be'a bombitavem, be'a dudla, odi bundiam, noon gula, be'a utada be'a kosam, be'a jiba, be'a lawa sukkar.